Baliqlar boshqa hayvonlarga qaraganda <hesitation> bir-biri bilan <hesitation> suzgichlar orqali muloqot qilishadi. Chunki ularda suzgichlar yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari, ular suzgichlarini xar xil -turli xil harakatlar qilib muloqot qilishadi.